चिन का इतिहास सबसे पुराना अ दुनिया का सबसे पुराना सभ्यता मुजा एक अ चिन का इतिहास तीन हजार साल पुराना अ चिन के सभ्यता एक नदी के किनारे पादे था चिन मुजा जो मानव का आवास अ से जा बाइस पॉइंट्स पांच लाख साल पुराना अ चिन का जो प्राचीन काल मुजा डी लिखने के पद्धति लागे चले।